اذا شفت طلابي فقدوا انتباههم أول شيء أغير الاسلوب اي إسلوب التدريس او أدخل بعض الانشطة التفاعلية أطرح عليهم اسئلة تفاعلية خليهم يناقشون الموضوع في مجموعات ما ممكن أستخدم ادوات تعليمية مثل فيديوهات او الالعاب. عشان أخلي الدرس ممتع واخيرا شارك معهم قصص شخصية مرتبطة بالدرس عشان أثير اهتمامهم وأرجع تركيزهم.